Iyaa ouhaidulu kutya oye omunhu ou ndakala oshihopaenenwa shiwa kwaame otate wange oudalange omulumenhu winya omulumenhu weendaka dixupi ngheendadalwa nenghava laye nghilishi ndee osho itashiti kutya okwahala okutekula oshingudu omushamane winya poilonga aapa otalongo oshilonga ndee naave tomono kutya taa opa opena omulumenhu aapa nghee twakala momukunda wetu haye lela ehole oku kaehela oinima yovanhu ohakendabala okukala noshaye osho ena meumbo yee takendabala natango okutupa osho tadulu opo tahaka nyamenene yovanhu shaashi nokuli ngenge okwekuhange wadjala oshikutu sha friend woye wopoushiinda ndee okushi kutya oshaye naye heshimono aaye efiku oolo okuna okukulombwela kutya shunako oshikutu shovanhu ngenge ino wanenwa kwaasho una enda omatako kombada ombulukweva yovanhu oyo ishunako oyo iyaa okwalongange nokuli Okukala novakainhu shaashi fiyo onena eli monghalamwenyo yange ina ndimona nande ayelulila meme onyala kutya ngoo ngaha haikudenge nenghava aaye ineshininga soo okwetu nwefamo unene ile okwa nwefangemo unene talongonge nomonakwiiwa eyuupikilange ndiwete kutya nande ondikakale nomukainhu omukulukadi wange ndemuhombola nghina okumuyelulila onyala shaashi naame ina ndimona nale tate ayelulila meme onyala tate okwalonga oushimba ndee talande oimuna yaye eshi eli koushimba okwali koushimba wa luderitiz nokuli okwaliko tatumu oimaliwa aako landeni eengobe shaashi naye okushi ngoo kutya itakalako fiyo alushe ndishi talande nee oimuna yaye talande oikombo hano peemito aapa okulipo ngoo nee natango etuupikila onakwiiwa komesho kutya nafye yoo natukakale tuna oimuna tukakale tuna onakwiiwa ili nawa taihokwifa onga yaye hano oo oshihopaenenwa shange shiwa kwaame otate wange